Peruvian, peruvian tina nia. An kuzini tu fresh produce nia. Variety flavors an manga nia. An nita tu spanish. African, asian kuzini an mixa nia. An ingredients a here nia. Potato tina nia. Alu tina nia. Corn tina nia. Amarata tina nia. Legumes tina nia. Aji pepper tina nia. Huacate herbs tina nia. An nita hitu an manga sa. An favorite a here nia. An omlatu Peruvian primary tina nia. Ceviche nia. Lomo salto hitu stir fried beef nia. Aji degalian tu creamy chicken tina nia. Tia tisa nga nga nia potato nia. Alu nia nia. Spicy cheese sauce nia. Ngui hitu nginipika nia. E tenga hi an ay na sa.